साक्षात्कार। जसा की नरा मनक बेठ्या। अपन उन से कई पूछर्या। जानकारी लैर्या। उसे साक्षात्कार केवे। <hesitation> अपण कई भी परीक्षा की तैयारी कर्या। ऊके बारा में जानकारी लेबो। ऊके बारा में पूछबो कसा सवाल आवे। कसा तैयारी करे। पेपर में कसा सवाल आवे। तो अपण दूसरा से ज्ञान प्राप्त करा। जानकारी लेबो ही साक्षात्कार है।